Nafa yara énaak yo yoomé éni ukanul waaf nusombéén éjok wo; nujuhé usombéén jaraam uŋaar ubuuj wala nusombéén inja ulo gañéni nakajéén. Mara éni usombéén mat uju ujéék jaraam jak nang miin aw ucaméén mé; yo écilmé énaak nababaaj nafa; néni unaak jaraam ujool uhoméni, aw mémi bu nuñumé gajahuléén do marok usombénut; aw béju ujahuléén jak.